إي طبعًا من حج كل فرد يختار البلد اللي- اللي يبي يعيش فيه ويحب يعيش فيه. الحرية في الاختيار هذا شيء أساسي كل إنسان له حق إنه يعيش في المكان إللي يحس فيه بالأمان والراحة.